Edziban a nkyɛ mɛyɛ paa enye aprapransa. Dɛm edziban yi megye dzi dɛ ɔna na meyɛɛ a ɔbɛma medzi nkonyim osiandɛ ɔyɛ edziban bi a nkorɔfo bebree nnyim na afei so ɔyɛɛ - muhu dɛ ɔma ahoɔdzen na ɔda nsew. Amanaman beberee nnyi dɛm ediban no. Ghana ha mpo hɔn a wonyim de tsitsir yɛ Akanfo nkanka ahɛn Mfantsefo. Dɛm edziban yi wɔdze eburow yɛ abɛnkwan. Ehwɛ eburow a ɔakyew do kakra wɔdze afora abɛn -abɛnkwan a mususu dɛ dɛm edziban yi bɛma ahoɔdzen ara yie. Ne dɛm ntsi meyɛ na mara osi hɔ kɔtɔ yi si do ma mem-meetsitsi ma obiara abɔto a megye dzi ɔbɛma mewie edwuma na mereyɛ na medzi nkonyim.